Qog'oz asosan daraxtlardan olinadigan yog'ochdan tayyorlanadi. Yog'och mayda bo'laklarga bo'linib suv bilan aralashtiriladi. Hosil bo'lgan massa ingichka qatlam qilib yoyiladi va quritiladi. Quritgandan so'ng silliqlanadi va kesilib foydalanishga tayyor qog'ozga aylanadi.